Veni pa toto, tsan ki ta tenom ta vats, yian ki ta tanom a toto va upas. Ven tane tsan kikiu nom ka ta vats tsa vonvon ma aran, ruene, matopo upas noma kauvo ge mene kua <hesitation> vats rova kora ptsi no te upas nom. Ven pa vanu, taim nan te mukai nom a kiu, toto pean kora ki te upas na, ki ta ar tsa tata nenom a arang ta vats kora nan gongono nom, ka vonvon nom a aran. Ven tane tsan ta vavatsuts vo upas ka na ka ta ku, ka tsi ta vats pean ka tsi vonvon nom aran, ka vava an nom e kauvo pean mene kua pean. Von a mar sopo, von a mar pupui ar pupui mar katsi mangava nom. Veni pa toto tsi to te na, vats rova kora ka mosina te upas na. Katsi vonvon noma mar ka te mangava nom, ge verevere nom pa mar vakav. <hesitation> vats kora tsa ta nom ka verevere sok me nom, an upas nom ganga upas nom.